دوه زره دوویشت کال یو نورمال کال و او دا هغه کال و چې په امریکا کي ما ځان د ژوند سره عیار کړ. چنداني څه مي نه دي کړئ. په دې کال کې مي یو وظیفه ونیول چې اوس هم په هغه کمپنۍ کي کار کوم، یو موټر مي واخیست او هغه موټر هم تر اوسه را سره دی. دا کال یو نورمال کال و او داسي کم خاص څه نه سوه پکښي پیښ. شکر په خیر تیر سو.